أني عن نفسي نفضل نستكشف المحيطات على الفضاء، خاطر المحيطات مليانه أسرار و عالمها غريب و عميق لدرجه منعرفوش عليها برشا، فيها مخلوقات و تضاريس موصلنالهاش لحد الآن تخيل يعني، و إستكشافها راح يكون فيه فوائد كبيره للبيئه و الطب و الحياتنا اليوميه، أما الفضاء رغم أنو مهم يعني و لكن نحس أنو موش راح يفيدنا برشا برشا في حياتنا اليوميه يعني.